न्यूजीलैंड में असो खानो, भोजन बनावे जीकी एक अलग ही प्रकार की विशेष था रेवे। यहां पे सबसे ज्यादा चिप्स कावे, मछली कावे और मास सब्जियां रेवे उन्हें मिक्स करके असो भोजन बनावे जो गजब अच्छों लगे। यहां का भोजन का नाम कुमारा, रेवे ना, मनुका हैं। ओर यहां समुद्री भोजन भी बनावे।